Ah, i zavatry hitako ame Fransa ndraika aloha an, indreo aloha zany tena hoe agnisagne hoe firegnena misy lamaody gn'agny, magnaraky agn'iza koa, indreo zany tena tia fromazy vao e divay, satria amindreo any zany tena misy mpamorogny agn'io, indrindra koa moa zany gny resaky patisserie toy da tena à France zany gn'hitako hoe tena mibahagna ame kolosaindreo ze zavatry zay.